Nɛreba nimbaasi tari colour zo'e zo'e mɛ. Wuu basɛba wan kɔ'ɔm tara green ti basɛba tara Brown ti basɛba tara blue la. Basɛba me boi mɛ ti ba nini la fu san bisa na ani wuu tampɛgelum la. Ash colour. Ti basɛba me bunɔ sobege. Mmm, nimbaasi zo'e zo'e boi mɛ.